निराशा, जसा अपण कई भी काम काने चालर्या अर नी होयो तो कई मलेगो हाथ निराशा। ऊं काम नी होगों अपणो। अपण सोचांगा चालर्या ऊं काम हो जागो पुरों। जसा कई भी पेपर की तैयारी कर्या अर सोचर्या भई नौकरी लाग जांगा, कर्या पेपर की तैयारी तो। अब पेपर द्यो नंबर नी आयो। नंबर नी आयो तो अपण निराश होग्या तो अपण हे मली निराशा। <hesitation> जसा कोई के पास अपण रुपया मांगबा ग्या। भई रुपया लेके यो काम कर लांगा। अर नी मल्या तो आपणे हाथ कई लागी निराशा। फेर अपण सोचर्या के दूसरी जाग ने चाला। यो काम कर लांगा ऊ काम कर लांगा। फेर काम नी होयो तो अपण है कई मलेगी निराशा।